Oa xinladikaꞌ xsedka bsesadka o laka niena diikaꞌ dodalo da nien darebiko kot mawale karre lublale llillegakeble igual kai biu de xinla ka lletobla nane lo det na kabalo rubalonebe kot be kotbet ma la bleniena no wa der set kabet sat be ka bllin nita bie kadika ra xnaꞌ diikaꞌ kukuru ka niena wale xleko terra llinko kat nad diika gadkba lo no niena o dix le kabent disakba ka xnaꞌ kadika ka bankw xingoka bla